keemin nshe̱l so̱kte̱, keemin wani̱ saa bi̱li̱n, keemin wani̱ saa <hesitation> nukun. Tṵṵ nsaa de̱, keemin ko̱ nyangkale̱ le̱ ni̱bi̱ kar di̱ nsabbṵti̱ adure keemin, kar tṵṵ yaa me̱cce̱ ni̱bi̱ kuwoshi nkeemin maashi̱ e̱, na di̱re̱ na keemin ne̱ she̱ di̱ yang maa tṵṵ le̱bdi̱r re̱ she̱ lamshi̱ e̱. Keemin wani̱ saake̱le̱ di̱re̱ maa nukun, na ni̱bi̱, bu̱nṵm keemin wani saa karayatti̱. Wṵko̱ nke̱e̱di̱ be̱e̱le̱ curang adure keemin, nyangkale̱l ni̱bi̱ kar di̱ nyaa adure keemin. Kadi̱we̱ na mṵ mbi di̱, ke̱n keemin, ke̱n keemin. Amma keemin wani̱ saake̱l ni̱bi̱ tengkel nunde, adure nangshi̱, ko ka nyaa me̱cce̱ ko ka nte̱e̱ ni̱bi̱ yang maashi̱ a- a kam ti̱me̱ di̱ kar maa bṵti̱ na keemin. To̱ keemin ko̱ nyangkale̱ di̱ nyaa durshin A wu̱ dang e̱, keemin mangke̱, amma nwe̱ na <noise> tṵṵ ni̱bi̱ maashi̱ e̱ ni̱bi̱ wani̱ maa fulin <hesitation> a be̱lle̱ keemin. To̱ ko̱ keemin di̱shi̱ ko̱ tṵṵ ni̱bi̱ mangke̱le̱ koma di̱shi̱n, mangke̱le̱ nangji di̱shin, cuwokel tṵm di̱shi̱n. Kar tṵṵ mṵ lam maashi̱ e̱, maa bṵti ma keemin, na mṵ na keemin di̱ mu̱ yang faa daam nẹ nyankalẹ. Ni̱bi̱ mmu̱u̱ di̱re di̱r fiidim mfaa bu̱ daam ne̱ nyangkale kwangshi̱n sai da ni̱bi̱ mbe̱e̱to̱ keemin e, fo̱no̱ le̱bdi̱r re̱ di̱re̱ mfaa fii daam. Ni̱bi̱ mmu̱u̱ di̱re̱ fum maashi̱ kaa fi̱ye̱di kwad a ti̱ye̱ bṵlle̱ di̱re̱ mfaa̱ bu fii daam, ni̱bi̱ mmu̱u̱we̱ mmaawe̱ keemin e, fo̱no̱ le̱bdi̱r faa fii daam. To̱ keemin ko̱ wani̱ wṵbke̱l ni̱bi̱, na di̱re̱ mmaa bṵ naki̱n na keemin a numdo, a nundo kwange̱ di̱, to̱ keemin yang yaati̱ke̱l di̱re̱ a shuule. Na mṵ mmaa naki̱n na keemin a nundo kwange̱ di̱ yang yi̱karke̱l mo̱ a daam ne̱ mo̱, mu̱ yang nyṵwo li̱mdal yim ne̱ mo̱ a kam ti̱me̱ na daam ti̱me̱ karshi̱b. Na ma mṵ di̱ keemin di ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ nwe̱, nyṵwo̱ dṵro̱ diino so̱ <hesitation> Yamba nwe̱, kṵṵra ke̱e̱di̱ manngke̱. Ke̱e̱shi̱ dṵro̱ diine̱ o̱ kuma so̱ na sɦi̱ na sṵlel she̱ di̱, langne̱ she̱ mangke̱ na kowanne di̱re̱. To̱, keemin nwe̱ na tṵṵ maashi e, nwe̱ na tṵṵ keemin mangke̱ maashi̱ e̱. Wṵko di̱ shi̱ be̱e̱ ke̱e̱di̱ mi̱ lam saashi̱ be̱e̱le̱ adure keemin e, wṵko̱ di̱shi ke̱lle̱ me̱.